<noise> naꞌ xne tib mnec̲h̲ nc̲h̲oꞌb non minn lo si diꞌltse be uzak minn gakdc̲h̲e gobic̲h̲e minnu aunque xlaꞌn chu minn xlaꞌn gwiyc̲h̲e minn per gakdchu gununa xnená ti minn xki nc̲h̲oꞌb nonma. <noise>